आख्याकी रोशनी बढ़ावा खोजें﻿ गाजर खा सके से। उसे आख्या बड़े छ मतलब आख्या तेज़ होव छ पलक खाना चाहिए व से आख्या तेज़ होव ओर धूप के नुकसान से बचावे च ओर मछली खा सके छ उसे भी आख्या में फायदों होवे छ अंडा खा सके अंडा काबा से आख्या स्वस्वस्थ रेवे छ ओर खट्टा फल खानी चाहिए संतारा नींबू अमरुद। एमे विटामिन सी रेवे च इसे आख्या तेज़ होव छ ओर गन्ना की रस बीबा चाहिए गन्ना को रस पी बा से आख्या तेज़ होव छ शकरकंद खाना चाहिए उसे भी आख्या तेज़ होव छ।